Gaato pamaroye koye, ngonŋi hen, <hesitation> farani ni dun micittitomi. Ɗii kaa ana haani tawee lolluɗi sanne. Jooni ka <hesitation> neɗɗo ina waawi ɓeydude furfuru, ɗum noon Bamanankoore.